باش تهلا في بالنبتة ديالك،، خاصك تحطها في بلاصة فيها الضو، و لكن متكونش فيها الشمس حارة بزاف، حيت الشمس غدا تحرقها و تقدر تقتلها، و خاصك تسقي النبتة ديالك بواحد الشكل منتظم، و لكن ماتخويش عليها بزاف، حيت الما حيت لما يقدر يكون دار ليها و تزيد لي عليها شوية ديال السماد، إذا كان خصها